Laok paok men je ku yang pas nian ontok ini makan dengan nasi kak ye ade tempuyak, samal jering, dem tu gho ikan salai, ade pulek samal petai name e. Nah dari tempuyak kak ye kan diboat dayi dian, dian kak men je wang doson tu kan dian kak makanan khas wang doson nian, karne ye banyak di doson modah pulek ditemo morah pulek men toboh nak meli, jadi dikelola banyak ontok kelolahan e <noise> itu la jadi betemo tempoyak, tempoyak kak diboat diboat khusus dayi dian itu diboat dengan carek di dipenap lame lame, tu la ye betemu dengan yang name tempoyak, dem tu diolah lagi entah toboh nak samal tempuyak ape nak diboat gulai tempuyak dicampor dengan ikan, ikan patin tu apelagi e kan, alangka lemak nian toboh tu men makan tempoyak dem tu sak gulai tempoyak tu pek ikan patin, way makan tu sedap nyan kan, dem tu ade pulek gulai jering, gulai jering kak diboat dayi jering, jering dem tu di pek samal ay sedap men ntok makan dengan tempoyak tadi, dem tu ade pulek ikan salai, ikan salai kak ikan ikan musi biaso e di pek di salai ditonggo beberape ahai e kan, dem di salai la kering nian diolah pulek dem tu. Ontok pengelolaan e kak biaso e tu di gulai wang ikan salai kak, jadi sedap nyan ontok toboh makan ontok ikan salai kak dem tu ade pulek ade pulek samal samal petai tadi samal petai kak <noise> diboat dayi petai e kan dikelo diolah dayi petai tu, dem tu di samal ontok makan dengan nasi tu lemak nian asek e men toboh la makai tempoyak, samal jering, dem tu ikan salai, samal petai pokok e lemak nian men toboh la makan e tu.